Ny <hesitation> geparda io da biby fantatse fa mahay mihazakazaky mafy amin'ny halavira fohy hatramin'ny folo amy zato kilômetatsy isan'ora. Ny tena tombontsoany zany da satria ia malaky be da afaky misambotsy ny biby ohaniny agnatin'ny fotoana fohy, alohan'ny ahafahan'ilay lasibatsy handositsy.